<hesitation> Karazagna laoka haiko magnavaka ananjy zao karazagny telo: amin'ny alalan'ny lokony a, ohatra zao hoe <hesitation> mety misy mintimintina, misy gris-gris, misy menamena, misy mangamanga; de amin'ny alalan'ny amin'ny alalan'ny paoziny ohatra hoe misy lavalava, misy boribory, misy pelapelaka; de amin'ny alalan'ny agnarany koa hoe akeo masovôtoaka, matikolo, tilapia, ansansa.